בלליאקה ואלאנסאניה, איאה, כל ואחד יסתחק יבחר בלאדו, בלאד פיהא אלחימאיה, אלכראמה, אלפרס, אלמדרסה, מאשי גור אלחריטה ולקין אלביאה לי תחליק תנמי ו תעיש, אלחק פי אלבלאד הוא חק אינסאני ולקיןוהו חסכו יקון תוואזן, מאידרס אנאס ולה אסיאסט אלמחליה.